ס'וואלט מיך זייער וויי געטוהן ביידע, סיי ביי מיין חתונה און סיי ביי מיין לוויה, <hesitation> איך מיין אז ס'וואלט מיך מער וויי געטוהן ביי מיין לוויה וועגן א חתונה קען מען זעהן א באנטש מענטשן וועלן האבן געונג תירוצים נישט צו קענען אנקומען, אבער ביי א לווייה איז אזויווי די לעצטע זאך וואס מ'קען טוהן פאר מיך, סו, ס'וואלט מיך וויי געטוהן אז מ'קען נישט טוהן די איין לעצטע זאך